Kari, ina vatang ra iangi ra mana paparia. Luaina iat a pua, vauruana a gobol, a vautuluna lim- limutut, a vailimana a puka, valaptikaina a koto, avalavuruana a kubar. <hesitation> a valavutul ma valavuvatina, a valavutuluna a meme, ma <hesitation> vala- valavuvatina, a vinununa a korong. Go ra ura go ra ura paparea, i tur vakilang, ra, ra, vunatarai bea vunatarai ati tara, mkaraumana tolai. Ure ra marmar nam a meme turvakilang ma a pikalaba a korong itia tur vakilang nam ra <hesitation> tarai.